Ayɛt ija fɛ adakunom ki nɔɔk yit fin tot yit, fin in di fɛ ayɛt ikap, itot ija se ayɛt e. Ija yɔng fi imi fok nta iyiring me ni in sot ni ye, yet inyon. Nek inyon, ki bi inyon nari, i fok nta sot, ki fok izen ikak ba sonong ba kpa tos kɛ ba ra abom fi na fɛ ayi. Kanak ba ka yet ikyɛng ifok kɛ abom ba fi in da fɛ ayi. Ni zen ikak, ki i bɛ nyon, i bɛ átsenyon, ina da ka tas izen, ki zen i ra ikyɛng kaza nye da fok ba tɛp. Ke kadiding bɛ ka da tarak da tɛp ni ngɔn ren kadiding ngmash na ka tɛrɛk. Akone yɔng fin in fɛ in fok nta inyon, nɛk ki itosok inyon, i da sɛ abing e i di nye narik, i da sɛ atsi me, i da ya i di nok kurɔm ngɔn, i di sɛ kukyang. In fok nta i sok ni nyon, ki in di ide ana, i di nesek kafa ka kan, i tsin teng ikat, i teng iya, i teng i rɔrɔ ide ice de, ni in fok nta iyɛrɛ me. Ki in di de, na no di nɔɔk men hywɛ, na di nɔɔk kuta ayɛt iyɛ min. Akone fin in fɛ aja fi in fok nta sot ni ye, yet inyon, yɔng fɛ adakunom di nɔɔk yit ni sot yit. I se ayɛt kutomong fɛ adakunom ki nɔɔk yit kufi ikap. In fok nta kusot ni nyon nɛk imi yet anet ikap, ni zen ikak, Ki i bi nyon awo, ki ica nayak a fi iko yɔng fi ngɔn tsi tɛm, ki kpas aben i di ki wey azɔng, na nanon ayit tang, ki bi nyon, i da kyem itang ni ya. Itosok inyon, ifɛ ari di se, ni dɔng fɛ yet afɛ agirik di se. Akone yɔng fi in fɛ itot inyon di sas imi, iye ye i yet ikyɛng ayɛt ija yɔng fɛ adakunom di nɔɔk yit fi in fok nta isot ni de.